Gyíīti ma fsaantem bàa ma, binsaanti de, bari bâan bége, aa nna húri binsaanti. Hanganti gñég ma bà, ndu uñínbà mo, unanbà gorsi, ungi biiŧa mo, binanto. Binan nyaa gom bàa ma, a ffoda, bari handembe a wi ma bigíni wo túur, wo túur a wima bigini. Bari bingi saanti mo bâan bâ ngeena húr wima bisaantini.